diꞌltsa bukwaꞌn diꞌdz gaplá pasens gapla, saꞌnda diꞌltsa gapdlá pasens nap lëꞌ ti ruid lëꞌ yula lo knu sinda mas gaplá pasens biꞌnn wantar gop pasens guꞌn ki siala guꞌn ki, saꞌnda diꞌltsa lëꞌlá gapda pasens nap nc̲h̲oꞌb nak guꞌn ki.